ⵎⵙⴰⵙⵡⴻⴻ ⵡⴰⵙⵡⵓⴼⴰ ⵡⴰ ⵀⴰⵔⴻⵜ ⵡⴰ ⵉⵜⴰ ⵎⵙⵡⴻⴻ ⵡⴰⵙⵡⵓⴼⴰ ⵡⴰ ⵏⴰⴽⴽo. ⴰⵣⴰ ⵊⵉⵔⴰⴷ ⴳⴰⵡⴻⵍⴻ ⵏⵉⴽⴰⵏ ⴷⴰⵡⵜⴻⵉⵏⴻ ⴷⵉ ⵡⴰ ⵔⵉⵣⴰⵏ. ⵡⴰ ⵢⴰⵜⴰⴳⴰⵏ ⴷⴻⵙⴻⵏⴻ ⵍⴻ.